Ara kavi oipota jei yandeve ikavi ara bae maerapa kuae ikavi ara esa jokuae ara ipaye bae reta ani yande yandepuerevi yaporopuano yabe jaema jokowi yande inbaerasi bae reta ikavita oi jokua ara